ما أعتقد أنه عندى لعبة مفظلة فى طفولتى، لكن أظن إنه كنت أفظل دايم ألعب بلعبة الدكتورة، كنت أبى لما أكبر أصير دكتورة، هاى كان حلم حياتى، كنت أجيب أخوانى صغار وأخليهم المرضى وأنا الدكتورة، اللى تكشف عليهم وتكتبلهم العلاج وهاى الشغلات.